أفضل الهدايا. لإن الهدايا تحمل مشاعر واهتمام، وتحس إن الشخص يقدر يهديك شي يعبر عن ذوقه فيك. النقود ممكن تروح في أشياء عاديه، يعني مو مثل الهدية. ترى الهدية تقعد ذكرى وكل ما تشوفها تفرح وتتذكر ذاك الموقف، في فرق.